:Mor :on 'da <hesitation> deh or no-a fla fla <hesitation> :yee' :dha or kpa 'do or :ne, :yee' 'babor :yee' <hesitation> or zela: 'kwla+ 'tior see, :dha or mu-a :pa-dih :yee' or pa. And mor or :taa ple <hesitation> :dha or mu-a :pa-dih or yubo-eh 'bie' :ne 'o, :dha or pa-dih or yubo-eh 'bie' :ne 'o eh-: :korn dhih or pa-dih 'o <hesitation> 'babor-a tba dhih 'i-dih <hesitation> :dha or :sorn or :nyna-a' dih or pa-dih 'o. 'Babor-a ple :gwie' bo 'babor-a 'ple :wehbeh: 'de or pa-dih :dha <hesitation> or yubo-eh 'bie' :ne-a' <hesitation> or febeh' :korn eh 'ye-a ybei' mu dih 'do or pa-dih. 'Nabor-a 'jeh <hesitation> or mu 'yu dii-deh+ 'myi-' <hesitation> or 'duo- or 'jeh-a ti, or na-dih 'kpuh, deh :korn-a dhih or na-dih- 'kpuh eh-: 'dhu, :mor or 'yle <hesitation> nomi an gba-a worn 'i :mor eh 'dhu eh se 'meh :mor eh to 'o yuba' nimi :dao' <hesitation> eh me or-a'a: 'yu :kpon. :yee' or na-dih 'kpuh 'kpuh :dao' or na-dih-a eh mu <hesitation> deh :dao'-dih 'kla deh 'jeh :dao' eh <hesitation> :febeh' :eh :ne-a 'de eh 'di eh 'ye 'de 'wluh 'de eh 'ye mu. 'Babor no :dhororn' :korn-deh:, eh-: :korn dhih :mor :on 'je 'babor or na-dih 'kpuh <hesitation> or pa 'de 'bie' 'di. And 'babor <hesitation> or 'dii-deh+-a dih 'bhorn-eh, :mor or mu dii-dih+ dih 'bhorn-' <hesitation> or dhe-dih dii-deh+ 'bie' 'di-dih :dhe, :dhe. 'Babor yubo zon, or yubo zon :koan:, eh 'jeh eh :se or 'ble :jlehn or mu or 'beleh deh+ :deh, eh mor eh :se or 'jeh or 'ble <hesitation> :dhoeh' or dba tu+ :seh, eh :se mor or 'jeh or <hesitation> or 'ble noa' or tba globa: :deh, 'de mor eh :se or-a' 'jeh or 'ble :faa or 'chehn :koo: deh, or-a 'ble 'jehn, or mor or se pani 'ble or-a' 'glo :kolo:, deh :eh :ne-a 'de or bor eh-: dhu, or no deh kor-dih :deh, or :mor or no-a deh 'kor-dih-deh or-a: :korn :dhororn'. 'Babor :mor or ta 'de yi :mor :or :korn-a gle :mor :on taa-or dih no,, <hesitation> :mor :on se :gwluhuh-dih wla 'babor :za 'de :an-a :koo:-a klehkpeh 'wah, 'babor :mor an mu or :fuo, :mor :an mu :fuo zorn bo :mlai' 'de 'babor-a yi 'de 'gle, :yee' :mor ti :taa zi :mor 'yluh :taa three no 'de 'babor-a yi 'de 'gle, :yee' :mor :an mu 'babor :fuo :yee' :na zorn bo <hesitation> :mor or 'ye 'de 'gle :yeh-dih <hesitation> <hesitation> :mor or :yeh-dih 'de :on 'gle or mu :ple, :mor :yeh-dih-or 'de 'gle :yee' or 'kor-dih :an-a' :koo: or mu-'. Deh :eh :korn-a dih or :yeh-dih-a 'de on eh-: 'dhu :on 'dhobo-' :dhih 'o, ;jorwor: :mor :on se 'dhobo: :on 'ye mu 'de or 'ye 'de mu, or :za :an-a' :koo: :yee' or mu-', :eh :korn dhih :eh 'wee' or 'yubo ti :an yi-dih 'de 'gle 'weh. <hesitation> deh :eh no-a de-zi deh eh-: <hesitation> 'borbor-a no. :yee' :mor <hesitation> 'ni :taa dba, 'babor :yee' <hesitation> or-a'a: 'nynuu-a klehkpeh or :dhe-dih dii-deh+ 'de 'bie' 'di 'weh, :on :se-' 'babor 'ye 'i 'ni taa dba or :se-' :gwie' bo :ple 'i, :mor 'ni :taa dba 'babor-: or-a' 'nynuu-a klehkpeh en :ne 'de 'die' 'di en klehkpeh en :ne ya-dih slaan, :on se <hesitation> 'babor-a 'yu-a 'jeh 'ye 'i :mor 'ni :taa dba, en mu en klehkpeh en :ne 'de 'die' 'di en di deh. :voor-a ti 'i 'de :an 'ye 'babor, 'babor-a 'jeh :mor or :taa :gwie' ple :voor-a ti <hesitation> 'de or yubo-eh eh mor :gwlor-nyor-buo: :or-: 'yi-or ya 'koan-dih 'da. :yee' 'on mu 'de 'kwla zorn :yee' <hesitation> deh 'on mu-a 'de 'kwla, :yee' <hesitation> :ylee: <hesitation> :eh no-a deh :eh :korn-a 'toror' 'de :ylee:+-a klehkpeh 'nyene bo :zai' eh-: 'dhu :bolu'-ylee-'. :bolu'-ylee: :an 'ye-a <hesitation> eh po 'no, :ka eh po-a 'no :yee' eh neneh-dih, :yee' eh :korn 'toror'.:bolu'-ylee-a 'jeh :mor poli' 'ye-a 'dba eh kma 'i 'de poli' 'ye-eh-a 'dba, :mor <hesitation> poli' ye :bolu'-ylee 'dba 'de :ylee:+ 'nyene bo <hesitation> eh kpa deh Eh gweh <hesitation> an po 'de :yla ya 'de or bo 'de or 'dba :bolu'-ylee. On 'ble :ylee 'dhulu' 'de 'kwla, 'de nobo-yor-eh mla-ken :ne, 'de 'kwia-zlor' :ne, <hesitation> 'de 'kehbeh' :ne, jorwor :bolu'-ylee: 'teh-' 'yli. 'De 'kehbeh' tba, :yee' :bolu'-ylee: :an 'ye-a eh-: 'yu 'nyene 'nyi-eh, eh gba eh-a' 'yu :gwlii', <hesitation> :mor ::bholu-ylee 'ye eh-: 'yu 'nyene 'nyi :zai' <hesitation> eh mu 'de 'ni worn 'i, 'de eh 'nyi-eh 'ni, :ka 'nynor-a no-a 'de or 'nyi-a 'yu 'ne 'de or :gwlii', ka eh no eh 'nyi 'yu 'ni. 'De <hesitation> eh kpa 'de 'yi 'de ti+-a 'mla+ 'i <hesitation> 'de eh 'nyi or nyene. :ka :bholu'-:ylee: <hesitation> ka eh no eh-: deh+-a no-a. <hesitation> 'do eh-: 'yu-a nyene 'nyi-eh bo. :yee' 'kehbeh' :an 'ye-a eh no deh :eh :korn-gla, eh :mor :eh :korn-a gla eh-: zlor, 'kehkbe' <hesitation> :mor eh kpan tu-buo' eh mu 'de na 'o tu-a 'mla+ 'i :vla gbani' 'de eh mu mu-' 'de :dha. <hesitation> <hesitation> :gwlor-nyor-duo'-a 'jeh or se-a mu-a 'beh-dih, :eh :korn dhih :eh 'wee' 'kehbeh eh no 'kpa-deh, eh :mor no-a 'kpa-deh eh-: <hesitation> za :dou'+ de :eh 'di deh. <hesitation> eh-: :dou'+ de :za-eh :yee' 'de tu-a 'mla+ bhu se-a nyna-a 'beh-dih: 'gormu: se-a nyni-a beh-dih 'de 'kehbeh'-a eh mu <hesitation> eh dhe-dih, 'de eh dhe-dih deh 'jeh 'de eh di eh-: tu-buo', :eh :korn dhih-eh 'wee', because eh :se 'bhorn <hesitation> poli' :ne-' eh-: 'tu-buo' eh 'kwa :za. <hesitation> :yee' 'on yi nor :ylee:+ bo :nobo-yor-eh 'mla-ken-:ylee:, <hesitation> eh no :ylee:-a kind eh :korn 'nynuu' :norn-a :dhororn'. <hesitation> en-: :dhororn' :korn dhih eh :zai' 'ye poli', :mor en 'ye poli, :an 'worn 'veen, :mor :on 'worn 'veen, 'Tior see :yee' :ylee:+-a klehkpeh :yee' glakun :glakun or ple or mu on :neh 'o, en kpa en mu :bhua' :bhua' <hesitation> en gweh 'de tu+-a 'dlu-dih en mu :ne 'o. <hesitation> :yee' :nobo-yor-eh 'mla-ken :ylee:-a 'nynuu: me-: 'ble 'toror' <hesitation> 'de yai' deh klu-'. :yee' :mor <hesitation> 'on 'kpa 'de yai' deh klu-' :yee' yai'-deh+-a :klaba' :ne :eh :ne-a 'de 'yi-deh+ 'klu-' an 'da-dih 'gweh, 'gweh eh no deh :eh no-a :gwlor-nyor dee see 'de eh 'jeh bo. 'Gweh, :mor :on 'dhu poli' :on mu 'kwla, <hesitation> :mor :on se-eh 'yli-eh 'dhu, 'gweh <hesitation> :mor :on se-eh 'yli-eh 'dhu eh mu :on 'bla eh 'ye :on bhu 'kwa :za. 'Gweh, eh 'bla :on 'weh eh 'kli on 'i eh po on <hesitation> 'de eh gboror, 'de eh po :on 'kpa+ 'di-dih :ka :gwlor-nyor-buo-a no-a <hesitation> or po-a :on 'kpa+ 'di-dih. :yee' :ka :gwlor-nyor-buo'-a no-a or 'nyi-a 'yu nyene :ka-: 'gweh-a no deh 'jeh 'de yai' deh nyne bo. 'Gweh no deh eh no 'yai deh 'de :eh no-a 'bluhbor: deh, eh-: :korn dhih :a 'da-dih-eh :dhuba:-nimi-eh. :dhuba:-eh :eh-: :ne 'chehn 'di, :yee' 'gweh eh <hesitation> no :dhuba: nimi-eh, deh no-eh eh :ne 'chehn 'di, :korlor:-gba or se 'chehn 'di :ne, deh no-eh en se 'chehn 'di :ne, eh-: :korn dhih :a-a' 'da-dih-ih :dhuba:-nimi. :yee' 'de nimi nyene bo, or 'ble :dhuba:-nimi-: 'dekorn: nimi-: <hesitation> me-: or 'ble, :yee' :yeh an 'da-a :dhuba:-nimi eh-: 'dhu :yeh :eh <hesitation> na-a 'chehn 'di-'. en :ne-a :en no 'yi kma-deh. <hesitation> me-: 'dhu :dhuba: :nimi-', me-: :a 'ble 'gabaa. :yee' 'gweh eh no deh :eh 'nya-dih-a 'nynuu'. 'Gweh-a 'nynuu-a nya-dih-eh, eh po yu goror 'de eh 'nya-dih 'yu. :yee' 'gweh <hesitation> eh no :gwlor-nyor-buo' 'de eh no nimi 'de 'kwla. :yee' deh 'on yubo-a 'i <hesitation> 'do nimi deh bo eh-: 'o